आज कल पूछा के बिना कोई भी काम हर पूरा नहीं माना जायल। हमन केतना भी झाड़ू लगा ली लेकिन बिना पूछा के ओहर अधूरे रहेल। पूछा करे के विधि ये है कि टब में पानी रख के ओमए डूबा डूबा के पूछा कर थी और फिर ओके सूखा दे थी दुसर दिन फिर उपयोग में ला थी।